ña kimí kuahua ña ta ntatuu ña tiku tina ka si taari ra ña yanu ta síarira ha´ra mm ˂hesitatation˃ kaxtuuri nùù tari nahua ya nahua tyo tani ta ni siaa iri ra vityu nta ni ntasia inkari ni ntukuari ni ntuu ñañari ra uun yanu in kuara sini sóo ña ñá kana koso in tina na siakuri a ntaña ni siasiri a nta ve´e na kii kuinari ra ni ninari ni ve´e ra ñaa ni kina itu´n kani na ri tyu sana ra ñaa ra kana ko´sori ntiari ra sara ikara ntitu mi tinaa ti sini sóo ni kisiari síari ti sia kana ti siaku ti intori sinu ri kuari kuanta ri kuanu ri ñaa-m ka nantukuri námi ku nùù siaa taa´n ri ra a námi kuni kana taari ra ika ña sini ri ntaturi si taari ña ta síari aa ta sía´n ta kana ri nta´yuri ra sara ika kunu ntaturi si tarikaxtuu´n ri nahua ntoo ri a nahua yaa nahua a tavi na´a vasi ra sinu ri kuari ra sani ña sa´tukuri hua ku´ñaa nkuara kayu ñaa ityira sa´ra ni kita in tina kue ti kuentua Kuri ra sara ni kita ri siari vasi ri tiiri yu ra ña´ra ntyi kuraa into inka uvi uni ta´ri ra sara tiká´ ra ni kisi ri ñaa ni tiriraa ra ña a´ña kari ni tiuna ni sau´sa tyi ña koña sana síu a ntyi kuni katyimiri si ta´ri ñaka hua kuntani yu tyo ñani tiiriri ka sa´ra inka ri kara ni nanintiko ri kuari koni saa´ri ka ra ña siaa ta´nri ni kisi ni ka´an nuri sañaa sani sikuiri koo niñaa kisiri tiiri kayu ra ñaka ñak ña síari ñaka hua ñaa kimí kua ña ntaturi a kaxtu ri nùù ta´ri nahua yaa